एबे एखना जतुरा लुगामा कतेकपै लुगवा सभ ओथिया कहदेउन पनिया एबे रोके सक्सिहे । एबे कतेक चैं एबे हैने सक्सिहे एबे उअ चैं यापन एबे जुनवा अनुसार उअ पेहरना चीज हलई । अ जसने जखनी फेरी उ जुन पनिया रोक्नावा लुगवा पेहरबहुत एबे हमार पसिना यसै देहिया से उ चैं एबे कस्के सोक्बिया ना उ फेरी त सोके पर्लई । एबे जसने उ पानीसानी पर्लई पानी सभ परै हतै एबे कथिकथी ओस सभ परै हतई तखना त एबे पनिया छेक्नावई ओथिया लुगवा सभ पहेरे परलई । उतुरा नाँही पेहरले त जम्मै जुउवा भिजतई हमार एबे भित्रा त पानी छिर्बे करतई । एबे कुन्हु लुगवा हसे फेरी एबे जखनी एबे गरम भेलई एबे उहे ओथिया अ पानी छेक्नावा लुगवा पेहरबहुत एबे जम्मे भित्रहिं ओथिया पसिनवा जम्मा हतै बहरा निकडे नाँही सकतई त एबे मनेबहु । एबे उहे एबे जुनवा अनुसार एबे पेहरना हलई उहेसे एबे कुन्हु एबे लुगवा पानी ओथिया छेक्ना बनोले हसै कुन्हु एबे सोसना बनोले हसै कुन्हु एबे उहे अनुसार बनोले हसै ।यापन यापन् ओथिया तरिका से उअ पेहरना चिज हलई ।